واوره ما ته د ژمي سړې ورځې، ګرم چای، او دملکروسره بانډار را یادیی واوره په خپل سپین رنګ سره طبیعت ته خوار ښایست ورکوی خلک هم ورته خوشاله یی څوک بامونه پاکوی، څوک کوڅی پاکوی او کوشنیان بیا په واوره کی ساتیری کوی او واورین سړی جوړوی د واوری په اړه هم دیر شعرونه ویل سوی دی باران دی اوری چی دی اوری واوری دی نه اوری چی لاری بندوینه